أفضل العيش في عالم خالي من الجريمة لأن الجريمة تأثر بشكل مباشر على الأمان الشخصي والمجتمعي، لو ما كان في جريمة الناس راح يعيشون بسلام وراحة بال، يجدرون يثقفون بعضهم البعض، الكوارث الطبيعية صعبة بس ممكن نتعامل معها إذا كانت الجريمة غير موجودة، بتكون الحياة افضل بشكل عام.